Ah pues or lëꞌma xlan gitsgë pues ga nkiꞌn este bueno naꞌ deminndoꞌná xgaꞌsná aveces mezcal par xc̲h̲aꞌ resfriad, mezcal ndzë y gax minndoꞌ idze gik idze xkwerpn minndoꞌ dzekna ic̲h̲aꞌwo o gix griyal, gix blag nzët tsu gik minndoꞌ o gia minndoꞌ este ti te, te de, gia minndoꞌ ti nis belëkxe nis limun y xka.